gott kvöld og velkomin í við fáum hingað á eftir Ólaf Jóhann Ólafsson sem er með nýja skáldsögu núna fyrir jólin við fræðumst um

rússneska konu sem barðist í heimsstyrjöldinni og býr núna í Breiðholtinu það er komin út bók sem segir sögu hennar við ætlum að heyra í Gerði Kristnýju sem er með skáldsögu sem heitir

í bókum og stöðum erum við að velta fyrir okkur þessu merkilega formi sem við sjáum frá Reykjavík stundum það er Snæfellsjökull við erum hérna með Sunnu Dís

Másdóttur og Þorgeir Tryggvason stjarna kvöldsins á Norðurlandaráðs sem þú afhentir um daginn

ég fylltist slíkri lotningu þakka þér fyrir

stjarnan samt en þetta var virkilega skemmtilegt þetta var glæsilegt þú afhentir sem sagt sunna já Jón skrifar einhvers staðar í þessari bók að manneskjan sé sex strengja hljóðfæri hann spilar manna best á mína strengi af íslenskum höfundum það vitum við ég er ofboðslega hrifin af af eiginlega öllu sem Jón hefur skrifað saga Ástu segir af Ástu vissulega en er á sama tíma þessi stóra fjölskyldusaga og ættarsaga eins og Jón gerir oft hann býður alltaf upp á svona svakalegt

þar sem að

veginn hvert öðru áhugaverðara og fallegra hann fer á milli þessara persóna án afláts og maður veit ekki alltaf stundum á

ýtir nú alveg undir þessa brotakenndu tilfinningu þarna fléttast saman sögumaður sem er að skrifa söguna sem maður veltir fyrir sér í gegnum bókina hver er eiginlega svo eru bréf frá Ástu sjálfri og svo liggur faðir hennar á stétt í Noregi deyjandi og rifjar upp svona sitt líf og Ástu þá auðvitað í leiðinni þetta er rosaleg átakasaga það eru stórar og miklar sögur í þessari bók það er helst Ásta náttúrulega og móðir hennar Helga sem eru rosalega sterkar og grípandi þar sem að allt í rauninni hefst ef maður getur sagt það á því að Helga gengur út frá börnum sínum ungum sko á öðru ári og fyrsta ári og snýr ekki aftur til fjölskyldunnar sem er rosalegt og skekur fjölskylduna og bara í í frásögn og í bókmenntum er það bara rosalegt að móðir yfirgefi fjölskylduna sína á þennan hátt já

er stór og mikill kafli þar sem þar sem Ásta hún er send í sveit eftir eftir atvik sem er kynferðisleg árás eða nauðgun sem hún þarf síðan að bera

eftir eins og tíðkast og er send í sveit á alveg gríðarlega afskekktan og svona mjög svona bæ þar sem fólk er pínu brjálað

er nánast eins og parodía og með sína eigin svakalegu forsögu það er þarna lítil

systur hennar í Kanada sem er alveg rosaleg saga sem fær ekki mikið pláss en tekur mikið pláss í hausnum á manni

þetta er stórt og mikið og margt margt fólk undir og stundum langar mann kannski að að Jón segi manni meira frá einhverju sem hann kýs að gera ekki

hefði jafnvel minni áhuga á þú meinar að þú hefðir stundum viljað

kom alveg alveg fyrir og mann langaði að vita meira um sumt

hann væri náttúrulega vís með að fylla í þær eyður hann hefur nú átt það til að halda áfram með eitthvað sem hann byrjar á

að gera hér líka því þegar maður fer að teikna upp

kemur í ljós að að Ásta og Ari sem er sögumaðurinn þannig að þetta fléttast allt saman og það eru svona sömu persónur og örlög undir mér finnst ofsalega gaman að elta hann í en þegar ég var búin að loka bókinni eftir mér fannst hún frábær en þegar ég var búin að loka bókinni þá hugsaði ég samt ég hefði verið til í að fá bara ennþá meira af Ástu eins og hún til dæmis birtist í bréfunum sem talsins í bókinni sem bara fullorðin kona í nútímanum ég hefði verið til í að sjá aðeins meira af henni þar sko ég er ekki alveg sami taumlausi aðdáandi Jóns Kalmans mér finnst mér finnst svolítið hann vera að bjóða mér upp á súpu úr sömu hráefnum og hann er

alltaf að gera og þetta er auðvitað gríðarlega fallegt og hann er alveg meistari í að strá yfir þetta einhverjum svona dásamlegum setningum um sólina og hjarta mannsins og lífið og og örlögin en ég er ekkert alveg viss um

ef ég ætlaði að fara að lesa Jón eða benda einhverjum á að lesa lesa Jón að ég myndi benda þeim á þessa bók sko ég held að menn fái

nákvæmlega það sama út úr til dæmis síðasta

sem ég held að ég haldi nú mest upp á já já ég get nú kannski alveg tekið undir það ég er náttúrulega svo forfallin

nei ég mundi ekki endilega byrja á þessari bók af bókunum

nú samið af gríðarlegri list og fléttað saman

hann er bara einstakur finnst mér mér finnst enginn annar íslenskur höfundur sem einhvern veginn getur skrifað eða skrifar svona um viðkvæmnina og fegurðina og þetta titrandi tár sem maður er einhvern

veginn og bara gerir það svona vel konur sem ég hitti á grískri eyju á hverju sumri eru alltaf að spyrja mig hvenær næsta bók eftir Kalman komi

og þær dá dá mig af því ég þekki hann

mig þú varðst vör við smá misræmi Sunna já sögumaðurinn býr þarna á einhverri ónefndri strönd í mjög skringilegri og kynnist þar nágranna sínum sem rekur þennan stað sem heitir framan af Þorlákur en síðan allt í einu Þorkell sem er leitt ég

ég var nú samt farin að leita að vísbendingum um að þetta væri eitthvað svona bragð af hálfu sögumanns að hann væri að sýna okkur hvaða vald hann hefur á efninu en

fannst ég ekki finna nógu mikið sem studdi það

svo er það Helgi Tómasson já talandi um ljóma talandi um ljóma Helgi Tómasson ég hef nú áður sagt að þetta sé ævintýrasaga hún er skráð af Þorvaldi Kristinssyni

eiginlega ekkert miðað við það sem Helgi gerði að fara frá Vestmannaeyjum Reykjavíkur til Kaupmannahafnar og síðan á stóra sviðið í hann er sóttur á miðri

á Íslandi og þeirri fyrstu í Vestmannaeyjum og látinn látinn horfa svona af einhverju einhverju hugboði og eftir það verður í

ekki aftur snúið og í og í rauninni liggur leiðin einhvern veginn alltaf jafnt og þétt upp á við eftir það

nær ballettinn fullkomnum tökum á Helga og smám saman nær Helgi fullkomnum tökum á

það er í rauninni það er sagan þetta er ótrúlega glæsilegur ferill og og það er ekkert ljótt sem gerist í raun og veru

hann er algjörlega til fyrirmyndar Helgi í raun og veru allan tímann algjörlega ef það eru beinagrindur í skápum þá eru þær ekki í þessari bók

ekki það er bara virkilega gaman að fylgja honum í þessari bók

ég er að fá innsýn í hans feril starf sem ég hafði ekkert áður maður hafði heyrt af þessari keppni þar sem hann var þarna í öðru sæti og svo kemur í ljós að það er sem að vinnur hana já og eins þegar hann er bæði að dansa með New York City Ballet og síðan þegar hann fer til San

kafli um hvað þetta er erfitt starfsumhverfi fyrir hann að koma inn í

já og þar verða verða svolítil átök af því maðurinn sem hann tekur við af á sér á sér harða fylgismenn og þetta gerist ekkert í neinni sátt þarna taka við tvö mjög erfið ár það sem hann hefur að segja mest spennandi annars vegar um þessa byrjun af því þá er svo gaman að kynnast bara umhverfinu og

á Íslandi í rauninni og síðan lífinu í Kaupmannahöfn sem maður getur mátað við sína mynd af því og síðan sko þessi San Fransisco kafli þar sem maður finnur ástríðu hans fyrir því að vera danshöfundur og það er náttúrulega kannski líka efni sem er auðveldara

að koma orðum að þess vegna fær það svona meiri meiri lyftingu ég upplifði það ég verð að segja það líka þegar hann er kominn á þær slóðir af því þetta er frekar hæversk og látlaus frásögn

persónu en þar fer eitthvað að ólga í textanum mér fannst það rosalega gott en Þorvaldur er hann skrifar gott mál

textinn rennur mjög vel skrifað af

er svolítið þannig allir vöðvar spenntir og allar stellingar réttar já og þú ert tognaður og fótbrotinn og alls konar þetta er bók um afskaplega merkilegan mann við höfum þetta ekki lengra ætlum brátt að víkja okkur að henni

kona sem að býr á Íslandi og kemur frá Rússlandi fædd í

í rússneska sendiráðinu ég sem sé hef komið til þeirra undanfarin ár á

eitt árið kemur til mín kona og spyr hvaða þorp og ég reyndi að segja að það væri ekki ákveðið þorp en þetta væri ákveðinn tími kemur konan stuttu seinna til baka og segir mamma segir að það er rangt hjá þér og þá móðir konunnar og þetta vissi hún af því hún var þarna hún er sem sagt rússnesk kona sem býr á Íslandi og upplifði hildarleik heimsstyrjaldarinnar bara hildarleik sögunnar allrar því hún er fædd nítján hundruð og fimm og hennar saga byrjar aðeins fyrr í bókinni því að atburðir sem snérust í kringum stofnun Sovétríkjanna snertu hennar fjölskyldu mjög mikið og svo sundrung Sovétríkjanna verður eiginlega til þess að hún kemur síðan til Íslands maria mig langar að spyrja þig hvers vegna vildirðu verða hermaður í stríðinu svona ung kona

reynsla kynslóðar þinnar var hörmuleg dó margt fólk sem þú þekktir

hvernig finnst þér að vera komin á kápu bókar það er mitt áhugasvið þar af leiðandi var það mikill fengur og

forréttindi fyrir mig að fá að hitta konu eins og Maríu og ég þurfti að ganga dálítið á eftir henni til að fá að skrifa niður hennar sögu en meðfram því að

að skrifa sögu styrjaldarinnar já þegar við vorum byrjuð að vinna efnið með henni að það er ekki ákjósanlegast að byrja að taka viðtal við einhvern sem er orðinn áttatíu og níu ára eða níutíu ára gamall og til þess að hennar saga sé skýrari

að skrifa sögu styrjaldarinnar í heild sinni og það endar með að styrjöldin er í sjálfu sér stærri hluti af bókinni en hún er kaflaskipt þannig að hver kafli fjallar fyrst um stóratburði sögunnar og síðan fáum við að sjá hennar sögu og þannig finnst mér hvor kaflinn upphefja

hinn bæði áttu auðveldara með að skilja hennar stöðu og síðan færðu

einstakling í þessum hildarleik þú ert sjálfur í lögreglunni og með þessa miklu

mér frá blautu barnsbeini móðir mín er mikill friðarsinni en það atvikast þannig að ég ólst hef eiginlega legið yfir þessum bókum síðan

það sem gerist síðan þá fer ég að taka þátt í að þróa spil sem er byggt á grunni seinni heimsstyrjaldarinnar og þá fæ ég bara miklu meiri innsýn inn í styrjöldina í heild sinni fer að kenna hjá Endurmenntun Háskólans námskeið um seinni heimsstyrjöldina þannig að ég var með mjög góðan grunn þegar ég hitti Mariu en nú erum við að koma á þann tíma að það er ekki margt fólk lifandi lengur sem man

þetta stríð almennilega nei og hún man það mjög vel en hún er samt með þeim síðustu sem að verða tekin viðtöl við á þennan hátt svo er nú Ísland að fara á h m í Rússlandi á næsta ári og íslenskir áhorfendur gætu þess vegna lent í

er eiginlega pínulítið skemmtilegt að bókin skuli koma út á þessum

tengist svo mikið nú eru Íslendingar einmitt

af leiðandi ef fólk vill læra sögu Rússlands áður en það fer þá er þetta mjög heppileg bók í það hingað er kominn Ólafur Jóhann Ólafsson flaug frá New York í nótt sestur hérna í stólinn hjá mér ný skáldsaga sem heitir sakramentið þú ert að fjalla um Landakotsskóla atburði í

í Landakotsskóla og ferð ekkert dult með það þetta

dálítið viðkvæmt mál er það ekki jú jú þetta er viðkvæmt mál en þetta er náttúrulega sem betur fer og kannski best að segja það strax að þetta gerist í fortíðinni náttúrulega mál sem að fólk þekkir og og þetta gerðist hér á Íslandi stundum gleymum við því að hlutir geta gerst á Íslandi sem

það er kveikjan að þessari bók sem sé að ég sendi hingað franska á vegum Páfagarðs til að grennslast fyrir um um ásakanir um misferli í Landakotsskóla og þetta er hennar saga en þarna eru persónur þó þær heiti ekki sömu nöfnum þá í rauninni getur maður kannski þekkt nokkrar af aðalpersónunum eða alla vega það er hægt að bera

kennsl á þær já já ég ákvað að vera ekkert að fara í neinar felur með það því að þetta var náttúrulega þannig mál að það hefði ekki verið til neins að reyna eitthvað að svona fara á skjön við söguna þar svo náttúrulega fabúlera ég í kringum þetta og þetta er skáldsaga og örlög þessa fólks

önnur í þessari bók heldur en þau voru í raunveruleikanum svona hver kveikjan er að bókinni þú ert nú alinn upp í þessu hverfi manstu þetta fólk veistu ég man þetta fólk svona eins og maður man margt úr bernsku sinni eins og þú og við spiluðum nú fótbolta þarna í gamla daga á túninu og það sem maður man kannski var því að í

það var svona þetta þótti ekkert óskaplega fínt við vorum þrjátíu til fjörutíu í bekk og og þetta var svona svolítill órói þarna stundum en það var í Landakotsskóla og það var agi og maður vissi náttúrulega ekkert um svona lagað en einhvern veginn krakkar eru nú næmir sko og ég man þegar við vorum í fótbolta að maður vildi ekkert að boltinn færi

nálægt heimilum þessa fólks

og þurfa að ná í hann svona upp að upp að upp að dyrum hjá því þannig að það var svona ákveðinn tilfinning sem maður hafði fyrir þessu og hún var ekkert alltaf sérstaklega góð ég hef það nú frá fyrstu hendi að það er engu logið upp á upp á þessa einstaklinga og það sem þeir gerðu nei nei og ég náttúrulega lagðist í alls kyns rannsóknir eins og ég segi þetta er náttúrulega skáldsaga en ég nota eitt og annað og ég til dæmis fór inn á svona spjallsíður fólks sem hafði orðið fyrir barðinu á þessu fólki og upphafskafli bókarinnar er er nú kveikjan að honum

fengin úr bara frásögnum þessa fólks ég náttúrulega hnika þar til líka en manni hefði varla dottið í hug sumt af því sem þarna gerðist ef maður hefði ekki svona haft heimildir beint frá fólkinu sem varð fyrir barðinu á þessu fólki aðalpersónan er erlend og

náttúrulega vinnur dálítið mikið með það þú ert að skrifa mikið bækur sem gerast erlendis þarna ertu kominn með erlenda persónu en þú ert kominn heim til Íslands

fyrsta bókin

nokkuð langan tíma sem gerist á Íslandi já já ég er kominn heim þarna og sögupersónan eins og þú segir hún er erlend frönsk nunna sem að kemur nú í ljós af hverju hún kann íslensku og þekkir hér til en

það er kannski gestsaugað að sumu leyti en mér fannst mjög mjög gaman að koma heim í þessari bók og fara á þessar bernskuslóðir manns þarna Öldugötu og Landakot og þetta og þessi heimur að fara aftur inn í hann ég hafði mjög gaman af því en þú

ert búinn að búa úti svo lengi núna er ekki Ísland orðið bara svolítið mikið fjarlægt þér nei veistu að það er það ekki mér finnst mér finnst það alltaf jafn nálægt mér og New York til dæmis

þetta er svona skrýtið þetta er einhvern veginn í genunum ég held náttúrulega

miklu sambandi hingað heim við búi fyrir vestan þannig að mér finnst ég aldrei hafa farið héðan í rauninni að fullu og öllu en í þínu starfi vestanhafs þá hefurðu verið að fást við einn stærsta fyrirtækjasamruna sögunnar þú hefur verið á kafi í því það er samruni sem er nú líka HBO og c n n og fleira og útgáfur og

fjölmiðlafyrirtæki í bullandi samkeppni við nýjabrumið sem er nú ekkert svo nýtt Facebook og Google sem eru með miklar upplýsingar um sína kúnna og í rauninni ganga út á það þessi fyrirtæki ganga út á það að og hafa gífurlegar upplýsingar um kúnnann og síðan taka þær upplýsingar og selja auglýsendum núna þurfa fyrirtæki eins og okkar að ná sér í

í upplýsingar sem sem gera okkur kleift að keppa við þá betur og þetta er gríðarlega stór samruni en hann er ekki alveg genginn í gegn nei nei þetta er núna fyrir samkeppnisyfirvöldum og það tekur nú allt sinn tíma fyrir vestan en þið teljið nauðsynlegt þetta eru orðin ótrúleg veldi Facebook og tvo milljarða notenda og Google með áttatíu prósent af markaðnum já þetta

hefur það alltaf verið þannig að það eru nokkur fyrirtæki svona fjórir til fimm á hverju sviði sem eru stórir hvort sem það er bókaútgáfa kvikmyndagerð sjónvarpsfyrirtæki og svo framvegis og svo mörg minni sem skipta þessu á milli sín en þarna erum við í rauninni að keppa við einokunarfyrirtæki Google og Facebook eru eru eru fyrirtæki sem náttúrulega ráða öllu á sínu sviði og til þess að geta þá verða menn núna

að hrista upp í þessu hjá sér er þetta hættuleg þróun mér finnst hún hafa gengið of langt menn sjá það núna sko að þessi fyrirtæki eru í rauninni það hefur allt gengið út á það í rauninni að fá sem flesta kúnna og vita sem mest um þá og

til þess að geta selt upplýsingar

er náttúrulega kapíalismi til þess að geta grætt sem mestan pening

við sjáum það náttúrulega núna hvað gerðist í síðustu kosningum fyrir vestan að

þetta er í rauninni eins og við við rækjum c n n og hver sem er komið þarna inn og verið með fréttaskýringarþætti það fer nú ekki mjög vel hvernig litla Íslandi og íslenskri tungu reiði af í þessu umhverfi það verður æ meiri þrýstingur á hana við sjáum það náttúrulega núna og ekki síst ekki síst þegar allt er komið í í símana

eru breytingin sem símarnir valda er náttúrulega sú að fólk er alltaf með þá og

krakkar eru alltaf með þá og þeir hafa aðgang aðgang að efni á öllum tungumálum og enskan náttúrulega tröllríður þar öllu saman þannig að ég held að við þurfum heldur betur að svona huga að huga að íslenskunni ef við ætlum ekki að glata henni já á næstu mannsöldrum mér finnst dálítið fyndið að þú skulir ja spaugilegt að þú skulir sitja í þessu stóra fjölmiðlaumhverfi og vera með leyfi hjá þínum yfirboðurum til að skrifa á íslensku á morgnanna já það er bara alveg lífsnauðsynlegt fyrir mig og ekkert ánægjulegra Ólafur þakka þér fyrir að koma hérna í þáttinn sömuleiðis anna eins og ég er segir Sögu Önnu Kristjánsdóttur

og á barnaheimilum hún fór á sjó eins og tíðkaðist í fjölskyldu hennar gifti sig og eignaðist þrjú börn en Anna var kona í skipti um kyn og var með framgöngu sinni mikill frumherji í mannréttindabaráttu á Íslandi fátt er illræmdara í Íslandssögunni en vistarbandið en við vitum kannski ekki sérlega mikið um það sjálfstætt fólk vistarbandið og íslenskt samfélag á nítjándu öld er bók eftir sagnfræðinginn Vilhelm Vilhelmsson þar er meðal annars fjallað um andóf vinnufólks gegn yfirboðurum sínum í gamla

framfarir tíu ástæður til að taka framtíðinni fagnandi er eftir sænska sagnfræðinginn Johan Norberg hann heldur því fram að full ástæða sé fyrir mannkynið að vera bjartsýnt þrátt fyrir mikinn bölmóð í fjölmiðlum og í samfélagsumræðunni lífskjör mannanna hafi

verið betri og fari stöðugt batnandi önnur bók af nokkuð pólitískum toga er borgin heimkynni okkar eftir Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa og Hrund Skarphéðinsdóttur skipulagsfræðing þetta er löng ritgerð um borgir og borgarskipulag bæði almennt og í Reykjavík gerður við erum stödd hérna í bókin þín gerist hér en er þetta ekki eitt hverfi bæjarins þetta er örugglega eitt af þeim og algjörlega kominn tími til að skrifa bók sem gerist í

ég man þó eftir því að stundum leit maður út um gluggann og gat séð Sigurð a Magnússon á leiðinni í Söebeck eða Víði hvers vegna ertu að skrifa bók um þetta hverfi ég ólst hér upp bjó hér í tuttugu ár fyrst á Háaleitisbrautinni og síðan fluttum við niður í ákvað að nota þetta hverfi í bókina

í fyrra var ég að tala um sumarbústaðahverfi þar sem ég var sem krakki í

en nú var kominn tími á

uppvaxtarsaga en hvað ertu að skrifa um þetta er saga um fimmtán ára stelpu á miðjum níunda áratugnum og svona vináttuna vináttu stelpna hvernig maður svona finnur sjálfa sig verður fullorðin og fer að átta sig betur á sjálfri sér þetta er stelpa ert þetta þá þú já kannski að einhverju leyti er þetta ég og ég vann líka í eldhúsi Landspítalans ég sendi stelpuna í vinnu þangað líka en þetta er skáldsaga en ég nýti mér hverfið og fáeina nágranna hér var til dæmis úti í

krakkarnir vissu um og enginn ræddi nú sérstaklega við foreldra sína ég missti af honum ég sá hann aldrei en ég veit að krakkarnir fóru í í ferðir út í Álftamýri til að sjá hann og jú hér var maður sem hafði barist í seinni heimsstyrjöld með Þjóðverjum og komið síðan hingað aftur frá frá Danmörku og

tíma sem var svolítið sérstakt maður sem hafði unnið í fangabúðum nasista og séð fólk breytast í ösku og reyk hann var fenginn í þannig að ég reyndi að ímynda mér hvað myndi nú gerast ef þessir tveir fyrrum nágrannar mínir myndu búa í sama stigagangi þetta er þessi tími níundi áratugurinn sem við köllum nú eiginlega oftar já mig langaði til að fjalla um hann líka ég man hann mjög vel og mig langaði til að senda

stelpuna í þúsund og ein nótt og fara í grammið að róta þar í plötunum mig langaði í þennan áratug sýna stemninguna sem þá var í gangi

var þessi áratugur hérna tónlistin og og tískan ég elti hana nú ekkert sérstaklega maður var svona eitthvað að reyna að kaupa sér föt í kjallaranum og svona búðum sem þóttu skrýtnar Fríðu frænku og svona en þetta var skemmtilegur tími allt öðruvísi finnst mér en núna það var svo margt sem var ekkert talað um mér

hafa verið mikið bil á milli til dæmis barna unglinga og síðan fullorðinna það sem var ekki talað um ég meina alkóhólismi og þunglyndi og kvíði og kynferðisofbeldi og allt þetta

sem við tölum núna um og er bara uppi á borðinu þetta var ekki rætt á þessum tíma þannig að mér fannst það líka

í bókinni þögnin og þetta skrýtna samband á milli barna og fullorðinna með þessa bók að mér finnst að bæði fullorðnir og unglingar eigi að geta lesið hana ég vona það af öllu hjarta ég vona að unglingar eigi eftir að leita í hana og við sem erum á þessum aldri kannski rifjum upp saman hvað við vorum að hugsa og af hverju fór sem fór og við urðum þessar manneskjur sem við erum núna

átján hundruð árum nú sefur hann vært en það er víst að hann mun gjósa aftur jökulhettan er reyndar alltaf að smækka og hún er orðin hálf aumingjaleg og

verður Snæfellsjökull ekki lengur jökull heldur bara fjall Snæfellsjökull hefur orðið mörgum skáldum yrkisefni eins og til dæmis

Steingrími Thorsteinssyni sem sjálfur ólst upp á Arnarstapa undir jökli ljóst var út að líta ljómaði fagurt oft Snæfell skein þar mjöll á hæst allt er hreinast hugði ég þá sem himninum er næst mikið hefur verið pælt í Snæfellsjökuls hann er jafnvel talinn búa yfir yfirnáttúrulegum kröftum sem að einhverju leyti tengjast

nítján hundruð níutíu og þrjú komst út kvittur um að geimverur myndu ætla að lenda á Snæfellsjökli fimmta nóvember það ár var saman kominn nokkur fjöldi fólks undir jöklinum til að taka á móti hinum framandi gestum líklega um fimm hundruð manns geimverurnar áttu að koma klukkan tuttugu og eitt núll sjö vonbrigðin urðu nokkur þegar þær létu ekki sjá sig í Kristnihaldi undir jökli eftir Halldór Laxness er magnaður kraftur jökulsins líka gerður að söguefni sögupersónan umbi skrifar eins og undirritaður drap á í skýrslunni hér að framan þá

jökullinn á vissum tíma dags í sérstakri birtu og allt verður umbi umboðsmaður biskups er sendur á Snæfellsnes til að rannsaka kristnihald presturinn Jón prímus negld aftur séra Jón jökullinn stendur opinn einhver sagði að það hefði ekki verið messað á jólunum

satt það sem hafið er yfir orð þegir líka á jólunum en jökullinn er

fyrstir manna til að ganga á Snæfellsjökul svo vitað sé voru Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson sem létu sér ekki allt fyrir brjósti brenna þegar hindurvitni og hjátrú var annars vegar í ferðabók þeirra frá sautján hundruð sjötíu og tvö segir menn töldu

fyrirætlun okkar að ganga á jökulinn fullkomna fífldirfsku í fyrsta lagi væri leiðin svo löng og fjallið bratt svo að ókleift væri í öðru lagi væru sprungurnar í jöklinum ófærar yfirferðar öllum mönnum og og loks var fullyrt að menn yrðu blindir af hinu sterka endurskini sólarljóssins á jöklinum

báru því við að ýmsir

huldufólk dvergar eða þó einkum afturganga

Snæfellsáss sem í fjallinu búa myndu tálma för okkar því að slíkar heimsóknir væru þeim harla óvelkomnar en frægastur er Snæfellsjökull á heimsvísu auðvitað fyrir bók þegar hún kom út á íslensku þar fer vísindamaðurinn Otto Lidenbrock með frænda sínum Axel og íslenska

Hans ofan í iður jarðar í gegnum á Snæfellsjökli þeir feta í fótspor íslenska vísindamannsins Arne

hversu líkt nafnið er nafni Árna Magnússonar lýsingin á Íslandi er dálítið sérstök í bókinni og þá ekki síður í Hollywood myndinni frá nítján hundruð fimmtíu og níu ekki verður skilist við Snæfellsjökul án þess að minnast á Þórð Halldórsson hann bjó hér á Dagverðará undir jökli Þórður lýsir áhrifunum frá jöklinum með þessum hætti í bókinni mannleg náttúra undir jökli það er þessi

streymir út frá jöklinum og í kringum hann orkan sem við getum enn hvorki mælt né skýrt einungis markað nokkuð af áhrifum hennar á allt þarna kvikt og dautt en allt frá því að sögur hófust hefur lífsfylling verið meiri undir jökli en annars staðar á landinu þetta hefur enginn gert norðan Alpafjalla nema ég

er hraustum manni um megn magnaður lífsins galdur ellina klár ég komst í gegn og kominn á besta aldur þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld sjáumst að viku liðinni takk fyrir að horfa